أول شي لازم يبتسم ابتسامة طبيعية وعفويي، ما ابتسامة مصطنعة ، يعني تكون الابتسامة طيلعة من الداخل - بعدين امسك الموبايل ، اطلع الكاميرا تطبيق الكاميرا ، واديغ الموبايل بالعغض واخذ صورة، ادوس الدكمة البنص مال تاخذ صورة